A taccan salaati oo, ngaɗaa hen tamaati, ngaɗaa hen jaba, cooda teew e ɓoccooɗe, ndenndinaa hen. Non waɗta so yimɓe kaara kaa. So wanaa ɗun, salaati haako ɓolo-ɓolo koo kaa, <hesitation> faa haarna yimɓe kaa ana tiiɗi. Fay faa wela ana tiiɗi.